<hesitation> Giɗam tinna sawra, walta, awiyon ko diwata faa dow - dow henndu tan yaata e mum; ɗum kaa fati hul. Fay huunde walaa hen tinna yahaa, banndiraaɓe maa hurɓe ana naata, ana njaha ana ngarta. Aɗa yiya teemedere, jamma e ñalooma ana yehee ana wartee. Nenno, waltin hakkille maa kala ko Alla hoddirani neɗɗo fuu, ɗum woni ko heɓataɗum; nenno tinna njaha, naatu awiyon kinnoɗaa haaje maa.